Ko kanati dawi, ndida ñida kuetiyi, ñu ndida <hesitation> ndakanati dani, nxu ku xa xatai daya, xatañ kanati, xawi dani kanati, ñaya yuku ula ñkanta kiti in ñida kuti, xa kanati yu'a.